אלעיד לִי כִּיעְ׳גְ׳בּנִי בּזַאפ הוּא עיד אלפִסַח כּנְחס פִיה בּרוּח אלעאִלַה וּכּנתְגַ׳מְעו כּאמְלִין חְדַא טַאבְּלַה וַחְדַה וּכנְקְּראו אלהדַאת וּכנְעְ׳נִיו אלאעְ׳אנִי דִיַאל גְ׳דוּדְנַא וּכנְסְתַמְתִע בּהַאד אלעיד חִית עַאמֶר בּדִכְּרַיַאת אלטְפוּלַה וּכנְחס ראסִי מְרְבּוּט בּתַארִיח דִיַאלְנַא וּבנַאס לִי מַاتو בּאש חְנַא נְעִישו פחֻרִיַה חַתַּא מעא אלקּיוּד אלמַאכְּלַה כּתְכוּן מֻמַיְיזַה ואלג׳וּ עַאמֶר בּאלמַחַבַּה.